Ee <hesitation> nŋa domofeŋolu kono minnu ye a loŋ ko folonto domofeŋolu loŋ, nŋa fo jaŋ ne <hesitation> ňankataŋo diiyaata nňe le, naadaa diiyaata nňe. mee fanaŋ findoo walla ňeeleŋo diiyaata nňe le walla futoo, wolu diiyaata nňe baake